Magnameva ny asa hataon'olo la eo zao misy asa hatao tana maro la ndraky olo raiky avao manao an'igny miaraky amin'ny raha io; lafa vitan'olo raiky avao i zay, mahafoy ny fotoa hiasan'ny olo satria malaky moa zay ny asa agnaminy igny mahalaky -malaky la i koa anefa tsy raha fahita a madagascar atoy tsy fahita atoy io.